Ákpá ndichiá mmádémé idáp ùbákásén, ánsékémá idia, ānyékòm ñyién, nkòp inéméchid, ānyēnùg āném nyién k’dém ádé mmá déké ndá ùbákásén, nnātém ùfióp mmọñ kikañ mmãtémé ámi mkpọk tea nnuḡ ké <hesitation> mmọñ ádé mkpọk ké paper mọdé, ñwáñá ñdọñ, nnád ékpañg ñsin ñkámá, ñkámá, ñkámá ñkámá, ñkámá áñyétárá or ámi ṇtém áchád ùsùñ, āchād ùsùñ ādé gwọ. Ámāgwọ imā ùkédùkéd imā, ámi mbēn ēkpáñg ñsin nkámá, itọñg árùrù āmānāgwọ, ámibén ányé ñwọg ké ùbákásén, ányékémọm ñyién idém ákámá. Ñták ánékékésémá idia yé ùbákásén ádé sá, áséñkọk ñyién itọñg ùdọñọ. Mmákésiò éféd mmọ ntọk ñkùm, sé mmó ntọk, ányédé ké ntọk ùtòyén siò k’dém ámi. Áminkòp inéméchid, ñkòp ñchọñidém, sinám ánsémá ányédédé.